Lugha za asili za miikalie ya vaghossi veru ni kighonu na kyagha. Kyagha, papa vafumie phovywagha kaka wakacha wakarera kyagha fakafughira thikundo vowou fofukana kighonu. Henaicho lugha lugha asili ni kyagha na kighonu iyo ndo vuichi.